<hesitation> Fomba fitehiriza hena moa zany mazava hoazy e, laha am'faritsy aminay agny aloha zany tsy de miasa loatsy resaka atoantsika hoe congelatera zay vita tsika anany ty moa fa mivoatry tratry ny vazaha reo fa gny fomba hitehirizana tsotsa zany ambarako antsika de lilililianao hena igny <noise> de asianao sira i de atanina am'masoandro na agnatin'ny firy volagny tsy simba zany mihitsy zay mahatonga antsika manao kitoza maiky, de ny kitoza le moa zany avilivilin'olo amin'ny mpanao boucher regny. Izay zany fomba malaky laha ohatsy ka agnajary hena fa ny reto congelatera moa zany eka mety ho soa i laha atao ao ary mety haharitry fa migaranty aho e fa laha a- atao hoe ataotsika hoe <hesitation> ampitovia zany hoe am'masoandro raha ataninao masoandro raiky ty igny maharitsy roa vola raiky am'congelatera mety ho simba.